Шуои офтоб ба ман бо гармӣ, зиндагӣ ва умед ассоатсия мешавад. Он рӯшноӣ меорад, рӯҳбаланд мекунад ва гӯё оғози як рӯзи навро мужда медиҳад. Шуоҳои офтоб табиатро зинда мекунанд: гулҳо мекушоянд, парандаҳо месароянд. Барои ман офтоб рамзи хушбахтӣ ва нерӯ аст.